குமிழியைத் திருப்பும்போது, ​​ஊட்டச் சக்கரம் உதட்டைப் பற்றிக் கொள்கிறது. பின்னர் திறப்பவர் மூடி வழியாக வெட்டுகிறார். நீங்கள் உங்கள் வழியில் வேலை செய்யும் போது கேன் இயற்கையாகவே சுழலும். கண்ணாடி பாட்டில்களில் இருந்து உலோக பாட்டில் மூடிகளை அகற்றப் பயன்படுகிறது. பாட்டில் ஓப்பனரின் மையத்தில் சுமையும் ஒரு முனையில் முயற்சியும் இருக்கும். ஓப்பனரின் மறுமுனையானது மூடியில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும், நீங்கள் முழு கேனையும் சுற்றி மூடியை வெட்டும் வரை அல்லது சிறிதளவு வெட்டாமல் இருக்கும் வரை குமிழியைத் திருப்புவதைத் தொடரவும். காலியான கேனின் உள்ளே மறுசுழற்சி செய்யப்பட வேண்டும். ஒரு கேனில் மோதிரம் இருக்கிறதா என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.